E noy watta ko tawe Icecream a waɗiɗun, kosan wala nder. Ta heɓi ayabaje maɗa ɓoltiɗe fa ɗe laɓi keɓa laɓi maɗa gadda keyɗel laɓungel tatcchaɗe ɗon. Tatchaɗe famaron ngaɗa tatcon fetto-fetto ta gaini sai keɓa chondi, irtande, lawande e ndyma fami tekke etta wuntiraɗe e ayabaje ɗen, ɓiɓɓaɗe, keɓa nokkun lawanɗun ɓiɓɓaɗun fa woɗa a tawa icecream maɗa waɗake, kosan wattaka nder.